<hesitation> dulu nyaku <hesitation> kasa kepaaru kasa ma piara se seasu karna se seasu kwa sasewean teu eh semeintuk- meintuk woh sap esapa se meih seintu kenea karna <hesitation> maan seri palo nea semintuk maan serik palo ne teuh ketu anea oh wewean sapa- sapa karna sea- sea seime termasuk mo jaga <hesitation> mojaga nikitas sap- sapa lagi sa kita wia umah saki tati mekelo kita eri mengenang ngenang sapa eri lei sih meide nikita eri lase teulewo eri lase binatang- binatang walina wose yah sea sorean se talinga nea eneh <hesitation> tetarem <hesitation> edulu nyaku <hesitation> bewean siruah seasu, ye sela mokan eh epemuiara miara kume kaleos pe penaya nayangen heselemo keire burite korotei oh pasilaneh mamodo meiaku Se mina temo eh timengerou karna sapa heh ewinea neamou racung erakei heh itimekelou winea kusangtang winea kulana tanstap mina tea yah memaiki metemou yah kumura tare nya ma sia penaya- nayangen ta nye emarebek seoki malola seminate seru eselah mokan taan eh waya mola kei minate mo ipersengen tamo kae rina cungte kwa elet to pe kanen jadi langkula seoki eh ipersengen tamou eh rior tukei pine kiwip keui pianeala <hesitation> endangi ngana karna eh sepaar tea kua kumanyah jadi eh- elakere kimane <hesitation> asu nisia erua emang kumangko yah ehsew oh pira puluikiman ehtino toknea sinewok nea marisa weweane lingkuas wose laleina munte wooh sapa waya jadia sedap peka mekan eh palongkulan tiano en tianae nima luar biasa ewo sumokan kwa ta anya ahir ahiae menguokan jadi pasiwon neamo weah jadi eh emina pasusulare yah.